केन्या को इतिहास सांस्कृतिक समृद्धि औपनिवेशिक संघर्ष और स्वतंत्रता की अद्वितीय गाथा को समेटे भये हैं। जो पूर्वी अफ्रीका को एक क्षेत्र है। जहाँ पुराने मानव कंकाल पाए गए। जिनमें प्रसिद्ध लूसी और तकाना बॉय शामिल है। जीते जो संकेत मिलत हैं। कि केन्या मानव संपदा को एक महत्त्वपूर्ण उद्गम स्थल है। हजारन सालन तक जो क्षेत्र बटुक निलोतिक और उसितिक जनजातियाँ को निवास रहो। पहिली सहस्राब्दी में केन्या के तटीय क्षेत्र स्वाहिली संस्कृति के केंद्र बानी गए। जो अरब फारसी और भारतीय व्यापारिन के साथ संपर्क में माध्यम से विकसित भये। उन्नीसवीं सदी में किनिया पे यूरोपीय सत्तान की नजर पड़ी। और अठारह सौ पचासी में जो ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र को हिस्सा बानी गयो। उन्नीस सौ बीस में एको ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के रूप में औपनिवेशिक प्रशासन के तहत लाओ गयो। जा दौरान भूमि और संसाधनों पे ब्रिटिश किशानन को अधिकार हुई गयो। और इस्थानीय आबादियन को उनके पारंपरिक क्षेत्रन से विस्थापित कर दाओ गयो।